Ci sunnu tanti tipi di risu, ca s’arricanusciunu pi la forma, la grannizza e pi comu rispunnunu a la cuttura. Tra li tipi chiù canusciuti truvamu lu risu tunnu, chiddu semifinu e chiddu finu. Poi Basmati, ntigrali, carnaroli e arboriu. La scelta di lu tipu di risu dipenni di la ricetta. Li ricetti pussibili sunnu daveru assai cu tanti tipi di cundimenti.